खुर्ची आम्ही बसपाक उपयोग करतो म्हणजेच। आराम करप खातीर उपयोग करतो करतो। कुर्ची मका चांगली मुद्रा राल्हण्य खातीर मदत। करता आणि बसल्यां मनशाक आधार मेलां जाओं। म्हणजे आमि कुरचेक आधार घेतो किंवा उपयोग करतो।